Raha ny amiko manokany aloha de mbola tsy ni- mbo tsy nisy firenena nihitako, fa gny fagniriako ny hianenty firenena hafa ohatsy am'izay hoe Dubaï, Angletera.